في السعودية عموما جوه حار وجاف في الصيف درجة الحرارة عادة ممكن تصل لأكتر من خمسه واربعين درجة ده في المناطق الصحراوية زي الرياض وجدة والجو بيكون حار وجاف شديد وفي الشتاء الجو بيكون بارد شوية بالليل لكن بالنهار برضو بيكون دافي أما في المناطق الجبلية زي أبهى الجو بيكون فيها معتدل حلو بيكون بارد في الشتاء